Pos ara mesmu tengu la dulda de si senifica el hazel lo que te dé la gana, en sin caldeal-ti de ná i de naidi. O si l'albitriu libri tamién te premiti d'eschangal i no respetal alos demás. Asperu que sea lo primeru. O quiciás que namás sea l'albeliá que tenemus los umanus de decedil lu qué hazemus a ca istanti. Sí, va a sel essu. Hazi más sentíu, creu que m'estava a tracamundeal.